<hesitation> Fomba fipasihagnagna patalôgno zao, a <hesitation> vôlôhagnizy ampagnarahagna le rirany - rirany igny de tsindriagna mafy amin'igny izy, alaigna avy ambany de ampakatra ambôny de avakeo avalogno de herehigny pasihigny ndraiky koa izy amnjay izy magnify tsara.